So gonga alla ana tiɗi, neɗɗon fu mo jiɗa hebi weltare, atawa tampuɗo arande. Sabi e ley faamu amen minen kaa, weltaare ana haɓɓondiri e tampere. Neɗɗo fuu jon kaa tampuɗo sanne sanne fuu. Ana heewi battina weltaare.